Amin'ny ankapobeny zany fiegnana ty tsy manjary ankasarotina satria efa me sarotra ka ra ankasarotina voa mainka loza, fa ny sakafo tegna tsotra ary mora karahakaraigna amignahy zany hoe zany, a ôhatra hoe mahandro paty regny tsotra regny sady malaky masaka telo minitra hiany regny de efa masaka fa vary amin'ny agnana koa tsy de <hesitation> mankalagy, ary koa ra ôhatra hoe mahandro vary ato hoe sabeda sosotra hiany tsy mandany dépense be karaha zegny.